Emario atoma nayonie amare efa nonode omi asawe eh ogbagbe ami norkira egbabo omi rumiero akhe yona nio omi eminakhe ikpiori ragi eni ena ama omieminanakhe ugba ana ama onominan itsema on noto nitsema weyara ami asawe rokhero ara mogba nasese we yara narerekira khayona yomi emina weyere eminakh na iniomi ewo onomi ewo na niena asawe na ruamie and omi asawe roghekira nokira node nomemi kira omi nokira omino kere nokira emeze okirominokere wehe yaki nudi sawe uda chiraro udeminakhe eminakhe, ghoroko then udunenemeh okhakira okhokpapa ura barifufu wore okhakira okhopapa

Nokira nimazenana bona nimare and onomie marakhe ne enikunokuno makunowo egbe marogbe and otso omi nokira khotsone efenonode nimemeregbare ayoniomi ogho ayoniomo eminakhe omi erami ayoniomi eminakhe igarri ayo nlo omi efor efie ayonieminakhe omi efor ukhanru ron ori ureemoi mekha quowo ujusi ru ro quariyor uquemera nto yor uminomie forna ugbe eba yowo wagiria ware so aha kheyo naweyara ikunu kunu ema nekhere nionomi rekheregbe khe tuogbo egbe tuogbo awano akhigho gh nemioh eminakhe ebaraza finoma eminakhe ema khefino ayana nakherere ste egbe eradiowo soanagbo marefierogue eniminikpioha eyor amare efenonode nokira enimi eraru rokirimineto to gbe iminekira ejusi de ememi soso nokira hakhenie nurorera egbe funue re enakheni oniemotso khaka enie mie akhe ruerawotode nikpisha eyoniebefore ra